Tômaty boaty izy kaofa izy nisokoafana aby ke fa nangalagna tegna tsara tsy mihoatra ny telo andro izy kaofa mihoatra ny telo andro izy fa mankaharary fa izy ndraiky izy koa ke mbôla tsy nisokoafina na agnatin'ny roa volagna telo volagna mbola manjary hohanigny fao.